Muting maan nak musénoom mé babé simbé barut basiit éwokay éfatato guruto gugola gusaak sin guhaal gufira sisankajumo gumunkut bucaŋéén.